Waa momo ore ebhem khorangha. Ebhem mada areh moh emma che ebeng gha. ith. isisiha seh iffora macha okhim. Waa mo bhang bii mada areh ma e khe opibhii hemoo khima onong eh. Beh ma simeh macha onong ayah womo bhabi ebhem e. Ebhem mada areh ma e, akpe, da tumeh, akpen nwa kweh, beh roroh maa except asii horangha azah. Ororoh maa egwu cha angwah hasiwop hengwah. Akka osimo mando ojahi bii waa obhari horangha ohuwa. ewudani nwop maa nkwu nne ezen dani eha mogbe de che hinne e. Ezen ekeri moh ezini nnam be hum mamana aboh beh bongha ezen doma o bongha ezen doma o? Ezen ene kerima eyin akpa kpa bii wururu mann che isisiha hore e. Mono bhangha bii beh nah affuh che ham arangha eragha eragha khe. Anog anah rob ebharr anareh ezen tingha ayok paa tima otok pha beh na robha o, ayok pah azim ogbahodik o beh zima afona na robha. Waa madi mkpebhi hana obokpa. kho obokpa obi beh rima agbong. Ewon nwoma bema ama sora ayok bong beh rima beh aboh. beh naa jegha akwa quoma ayok biship benaa zima ebhem. Ebhem tingha ene sii innam biwa. Eninsa effu beh bii kparr kparr efu beh bishit beh peh bishit beh voha akparr p'abeh bishit odikk oghah meh e. <laughs>